Naaheza kurya nyekiro ndabanza naakora ebisasaizi, naaheza nshabe, naamara ndebe, ndeebe TV, mbone kuza kunyaama.

Zaapikipiki n'amagaari birakozeesebwa munonga omu kyanga kyaitu ahabwokuba turi abooro, abaingi tibaine motoka, kandi ekindi, n'emishozi mbwenu kiratuma zaapikipiki zaayanguha kuba rizo zaakozesebwa.

Ebyokurya ebi ndarya ndabiiha mumisiri ei ndahinga kandi ebindi ndabigura kurugirira ekindaba ndeetenga naaba ndeenda kurya

Naaba ntakagiire omu kitanda ndabanza naashaaba naamara kushaba mbone kuza omu kitanda.

Abebembezi bashemereire kurambura eby'obuyoonjo omu kyanga kyeitu kandi bashemereire kuguma baramanya abantu abeine byona nk'ekamina nk'ebinaabiro kumanya agu abateine tibaraturiza abeine.

Twaba tutaine sente eziramara ez'okushashurira abaana baitu haishomero, turarya rooni, kandi ekindi, turaza kwikirizana na bakama baishomero kugira ngu babe batugumisiriize kuhisya obu turaazibone.

Omwebembezi ashemereire kuhurikiza abarikwebembera ahabwokuba nibo baraba baine ebi bareetenga aha mwebembezi barikumutuma mbwenu yaabahurikiza arabona eby'okubakikirira

Naaba ntiine ebyokurya biramara, ndagyeza kukozeesa bikye ebi nyine, naaba na ndarya emirundi ebiri, ndye omurundi gumwe, kugira ngu na nyenkyakare mbone eki naarya.

Tibaratungagye kanyabukoryo ahabwokuba baraba bateetegyereize obumwe ebi baraba bashemereire kuba barakora mbwenu kitume ekyo obukorya bwabateganiisa.

Abaishiki omu kyanga kyaitu, nabo bashemereire kuza aha ishomero. Bashemereire kuza aha ishomero ahabwokuba nabo n'abaana nk'aboojo. Kandi nabo baine ebi baine kuba barahikiiriza, mbwenu baayega, nabo baratunguuka batunguure n'amaka gaabo.

Ni kirungi omushaija n'omukazi kwekyebeza akakooko ka siriimu kugira ngu bagume bareemanya baramanye eby'amagara byabo nk'oku biri kandi ne baamanye ngu bashemereire ba baashanga bagwire bamire omubazi kandi baashanga batagwire bamanye oku beemereire

Ni kikuru kwegendesereza kugabana ebintu ebiri kukwata aha muntu, obumwe nka yaafa haraba heine nkabu y'abisigiire iwe obumwe y'abatabikusigiire haza oshange w'abyetaahizemu byakuretiire ekizibu.

Omwebembezi ashemereire Kubanza yaayebuuza aha abantu abamwehererire omu kyanga kyeye haba harimu ekizibu nka yaba arikuza kucwa omushango ataafa kugucwa atakabandize heine abu y'ayebuzaho.

Omu kyanga kyeitu abaratunga ebirababesaho abamwe barahinga, abamwe barashubura kandi abandi baragyezaho kukozesa emikono yaabo.

Abaana beitu turabegyeesa ebyentuura ey'obuntu turabaheraho ekizampo kurugirira nk'oraba oyine emicwe mibi oramugira ngu otagira emicwe mibi nka oriya kandi ekindi turabagambira kurugirira ebiraba biriho omuri ebyo biro.

Nikirungi kutangira abaana beitu endwaara kugira ngu batagira obureema aha mibiri yaabo kandi bakure bagire okukunda omu baana bagyenzi baabo.

Abaana abaine oburema aha mibiri yaabo tushemereire kubakunda kwegyesa abaana abandi kubakunda nanokubahwera omu byokwega kwabo

Abantu b'omukyanga kyangye bamanya amahurire kandi n'amakuru kurabira ha tiivi, aha masimu kandi n'aha bantu bagyenzi baabo.

Abahingi n'abatungi ab'omu kyanga kyaitu baragyezaho kurinda kandi hamwe n'okufuuhirira kandi n'okugyezaho okuguma baragambirana ekyaba aha musiri gwa mutaahi waawe nainga ekyaba aha eitungo rya mugyenzi waawe kugira ngu bagyendere hamwe.

Kyansya yangye ndakira kunywa enkuuba ndye ebiriibwa kandi ekindi ndye nk'omunekye

Omwebembezi ashemereire kuba ayine embabazi, omwebembezi ashemereire kuba arahuriikiza, omwebembezi ashemereire kuba ayiine rukundo aha baantu boona.

Twaba tureesyamura nainga turakorora tushemereire kubumbatiza eminywa kugira ngu tutajanjaaza obukooko omu bantu batwehinguririize

Omuntu ori mu busaasi oshemereere kumu kumushabira kandi oshemereire kumukunda, oshemereire kumwereka, kumuhe kumuheereza ebigambo birungi, kandi oshemereire kumugarurira amasiko.

Okuheereza ekitiiniisa kushemereire kwegyesibwa munonga n'okugambwaho munonga okukira munonga aha baana abato abari mumashomero haza turaheeraho ekyokureeberaho ahari abo abaraba barugiremu omu beebembezi baitu haza baratwaza gye.

Twahurira twine okutiina omu kyanga kyaitu twine okugambirana nk'abataahi kandi n'okwanjurira poriisi kuhariho okutashemererwa nainga okutiina omu kyanga

Omuka yangye nyinemu amatungo g'enkoko, hamwe n'embuzi kandi hamwe na wakame.

Ekirakira kureetaho butandu omu uganda n'okuvuga jubajuba kandi hamwe n'okuvuga basinzire kandi n'abantu okushanga baine ebiteekateeko baingi

Eby'obusingye ebi turaabaasa kukorera hamwe omu kyanga kyaitu nink'ebibiina by'okubiika by'okweterana nink'ebibiina by'okushutama namunonga nk'abakazi byo bye by'emikono kandi hamwe n'okutaayayirana n'okushaba hamwe

Abashaho oburemeezi obu bararabamu mu Uganda n'okushashurwa akasente kanye kandi barakoresa amaani maingi kandi n'okushanga barakwatwa endwara ezibarukireho nk'akoroona, nan'ebindi

Abazaire barabaasa kuyamba abaana baabo obutaza mu kakungu okukira munonga kubaha emirimo y'okukora omu maka kandi n'okubaheereza kompitishoni kandi n'okugira akasente aku baabashashura baakora gye.

Omu myaka etaano, ndeereeba ndiija kuba ndi owamaani ahabwokuba ndagyezaho kukozeesa emikono yangye.

Turaha abantu omu'kyanga kyeitu ekitinisa kurugiriira omu myaka kandi nahabitiinisa ebi baraaba beine omu kyanga kyaitu.

Omwani mwingi gurareetaho amagara marungi kukira munonga omuntu yaagira entaasa, obwonko buraguma butebenkeine, kandi gurareetaho n'amagara marungi, ebiti waaba obihingire aha, omu, bikwehinguririize, oriisya omwoya murungi.

Ni kirungi kunaaba omubiri burizooba ahabwokuba oraba oreentantara oburofa n'okurwara.

Ebyokurya byange ndibibiika ebyomire mbibiike okwabyo n'ebibisi mbibiike okwabyo kandi mbiihe omu budeeya ebyomire ebyo ebirajunda kandi ebitarajunda mbiteerere obutandaaro mbe niho naabita

Emitimbagano ya shosho meediya ebi biro ereetsireho omu bushwere okugwanangana n'okwe n'okurugamu obwesigye kandi orubaju orundi yaareetaho empurizangana nungi, munywani waawe ku araaba atarimukugambira atari kwija reero onyama oteerarikiriire

Amabanja g'akasente kakye garayamba abakazi omu bizineesi zaabo ahabwokuba nizo ezibarababarabaasa kugaruzayo kandi bo barabaasa kuzikoreesa bahendere baihiremu esente nyaingi

Ni kirungi kwozya emyenda yaitu, okwetantara obugwire, kandi n'okwetantara kunuukira abandi omu byanga bi turatuuramu n'omu maka gu turatuuramu kandi n'okureebeka kubi ahab'aheeru n'ab'omuuka.

Okunywa amaizi burizooba n'okugira ngu omubiri gwangye gukore gye.

Ediini ehindwiire aha mijwarire y'abantu kurugiirira bashoma ekigambo kya Ruhanga kandi bakaguma barereka kukiri kirungi okutwaza nka yesu kuristo.

Naahurira naaruha ndakira kuhurira reediyo kandi ekindi ntambantamburemu kugira nduhuukwe

Ni kirungi kukyendeza kunywa sukaari ahabwokuba shukaari erimu obugwire bwingi erabaasa kwimusya shukaari eimusye puresha kandi etume n'omuntu yaagira n'obuhango obumurengire

Abebembezi bamadiini bakozire o enjiri y'okuburira abantu bakajunwa ebiibi byabo kandi n'okwegyeesa abantu okushaba bakakira emyooyo mibi.

Omu kyanga kyaitu okureeba ngu kamina yaaguma eri enyonjo n'okuguma turagikondora kandi turagyotera kandi ekinaabiro tukakyongyeramu ebiraba biraburaburamu nk'emiti n'emigorora.

N'okubibiika omu furiigi naingashi okabiteeka bitakajunzire

Nyowe omu wikendi ndakira okwoza ebijwaro, okweterana n'abandi haaba hariho nk'embaga kandi esande nze kushoma

Ebijuma ebyo ebirakira ebindi ni nka fene, naa, emiyembe, kandi hamwe n'emicungwa.

Banywani baawe baahagira emicwe mibi, t'orabareka. Orabeegyesa, ogambe nabo, kandi obagambire ngu abo abu bari nabo tibahikire ahoobwe babakunde kandi babashabire kandi bataabarugiraho kimwe.

Abahara bashemereire kuza ahaishomero nk'aboojo ahabwokuba nabo baine obujunaanizibwa obu bashemereire kuhikiriza mu maka gaabo omu biro byabo bari bato, kandi na nyensya baija kuba abakazi.

Obureemeezi oburikuba buriho abamwe baabataine ndeberera

Ni kirungi kweega ahabantu b'emiringo mingi ahabw'okuba abantu baratuura okutarashwana, baragamba okutarashwana mbwenu kw'oreega okutura nabo obayamba abarikubi obashemeza kandi abarigye obaheraho ekizampo nainga oyoreka oti naimwe mushemereire kutwaza muti.

Amaizi gaitu kugareka gari amayonjo okukira munonga agu aguturakoresa tushemereire kugateeka twaba tutakaganywire kandi ag'okuteekyesa tugate omu bigirikani bikuutire

Abeebembezi b'amadiini mu kyanga kyaitu bagarukaniise abantu, kandi baabahamya kandi baabagarurira amatsiko

Abaishiki b'omu kyanga kyeitu barakira kubugana okujoogwa, okuteerwa, okuraara aheru kandi n'okutatebwamu ekitinisa nk'oku kishemereire.

Turabaasa kugaaniira nabo abantu aba abaine ebyetengo kandi n'okumanya ebi barentenga kandi n'okubahabura ebi ahu barabaasa kutungira ebyo ebi bareetenga

Ni kirungi kwekyebeza akakooko ka siriimu, kugira ngu omanye oku oyemereire, waaba otakarwire oyerinde, kandi waaba waarwaire, omire imibazi.

Okukorera hamwe omu kyanga kyaitu kiine omugasho muhango ahabwokuba kirareetaho entunguuka n'okuguma turamanyana, kandi n'okumanya ngu n'okukopa munywani waawe ekyaraba arakora okukira munonga mwaba murakorera hamwe.

Obworo burareetaho okuremwa kugumizamu kwega, kandi omu kuremwa kwega, harugemu okugu obushuma, harugemu okwiba, harugemu obwamaraaya, kandi n'okwitana.

Barabaasa kwerinda okuzaajanza akakooko ka siriimu omu kwega kandi n'omu kuhikaana n'abandi kandi n'omu kwekyebeza n'okwemanya, omuntu ku aramanya oku ayemereire kituma yaayerinda

Amashomero gashemereire kutaho enkora kukira munonga nk'abaana b'empumi babatereho eby'okwegyeraho aha mashomero kandi ab'oburema obundi babatereho ahi barashitame kandi okwegyesa abaandi baana ngu n'abarema nabo nabaana nk'abo okubakunda.

Omuntu ku araba ayegire, atareebeke nk'oteegire, agira entunguuka, agira okumanya, mbwenu obwegyese bureesire empinduka aha kyanga kyaitu, haabamu okutunguuka, haabamu okumanya, kandi n'okwitana kwakyendeera.

Kihikire kutwaza abandi n'embabazi ahabwokuba oku orahurira baakukorera kubi nawaakorera ondiijo kubi, nikwe areehurira. Mbwenu ni kirungi omuntu kutuuragye na mugyenzi weeye.

Turabaasa okubaatayaayira, okubahurikiza omuntu mukuru yaarakukira aha kyaro okamugaanirira haza okumuhurikiza arahurira yaagarukamu amaani kandi amanye ngu waamuheereza ekitiinisa

Omukaazi yaaba aronsa ashemereire kunywa enkombe, ashemereire kurya eshwiga, ashemereire kurya emineche, watermelon, fene, nkyebyo.

Ebirungi ebiri mukushwera omukazi omwe, toragira ogwanju rwingi kandi orahurira oyeekunzire kandi oramanya ngu nawe wenka akukunzire, kwonka oburemeezi oburimu, niyaaza nk'omukwezi waawarenda kushwera eryo eizooba otakishwera kandi ekindi kizibu ni ogwo mukazi yaafa, oragira ekizibu kihango.

Omuntu ku araba aine ekibi, ebi ekibiina kituma ataakikora wenka, ekibiina kiraakyaruga ahari omwe kyaza ahari babiri, mbwenu abantu kubareegaita kituma baayega, baakorera hamwe reero entuguuka egyenda omumaisho kandi n'abantu babona emirimo.

Omuntu yaabeihwa, arahurira yaashaasha ahabwokuba omuntu eki yaamugambaho nainga eki yaamugambira arakitaho amasiko maingi kandi nyensyakare ashange atarikwo kiri.

Ekyokurya eki ndenda kurya, ekindakunda munonga ndakihereza obwire mu kukitebeekaniisa, kandi ndataho n'omutima kukironda.

Okwekyebeza obutoosha kiine omugasho gw'amaani ahabwokuba oraguma oramanya nk'oku oyeemereire korayekyebeza okashanga haine nk'oku ogwire oza aha mibazi kandi waashanga otakagigiireho ogume oshemereirwe

Okuturabaasa kuhweera omuntu orikunuuka kubi okuruga omumubiri, turabaasa kumuhabura kuza mu bashaho, ninga kukora ebisasayizi, ninga kunaaba, ninga okwooza burizooba.

Okushaaba kwiine omugasho, omuntu w'amushabira ninga y'akuganiriira okagira ngu katushabe okashaba nawe arahuriira yagarukamu amaani kandi atekateeke ngu ebi yaba arateekateeka byona ruhanga y'abimugarukamu mbwenu ahuriire omutima gw'atebekana.

Abeebembezi b'ediini bagaruki bagarukaniise abantu, kandi baabahamya kandi baagyezaho kubagaruramu amatsiko.

Okutamburira omuri zaabaasi nainga omuri zaatakisi harakira kubamu abashuma, harakira kubamu abaragaburira za karifoomu kandi harakira kubamu n'okugomera mumihanda oyeshange orikuhika ahu orikuza obwire bwarengire

Okushwera abakazi b'abiri n'ekyomugasho ahabwokuba omwe yaaba arwaire oraba oine ondiijo kandi n'ekyakabi ahabwokuba boona barabaasa kukwanga omurundi gumwe.

Enjura ku erabura mu kyanga kyaitu, tushukyera ebihingwa, kugira ngu nabwe tugumizemu twine ebyokurya.

Omuntu oyine akakooko ka siriimu turabasa kumuyamba mu kyanga kyeitu okuganiira nawe, okuguma tumukunzire kandi okumwijusya kun'obujunaanizibwa bweye okumira omubazi.